देखो सा हुकम होटल आणी और रेस्टोरेंट में जातरा भी प्रकार रा भोजन हुयो। वनमू दस बीस प्रकार का आइटम आड़ा हुयो है जिन पर पाया जायदा लागे। जिस्यां कि ऑक्टोपस सेवण आवा, चिकन लॉलीपॉप हुयो, बटर चिकन हुयो आं सभी री कीमत अलग-अलग हुयो है।